Misy aloha ny sakafo mampitombo hery ka. Ohatsy hoe legioma regny zao tena ma- mampahazo energie soa regny. Miketriky akoho misy roniny regny soa zao anao marary igny mihinan-droniny igny, ao soa anao mahazo énergie. Gny- maro e! Maro aloha sakafo mapitombo hery e.